l'yu nadla a kurumci kurumci tuku atu a tobe a lardu yobe afika local government, amman na amana nen ja ɗawanen Patau rawanke kayak dim kwaya se kam di wara kancu nen ayak ɗi waka rawanke dandanu aguna hu kun dus kaji dawanen ka dawa zawa kawusƙela azem, ƙamaka akwe zabanu rawanke zabanu akun pata kwadawanen ranwanke biƙ zaman tuku ja ma dango, ɗaɗa mai ataci bai apatan ɓikta rawanke atu akun pataja dlayi tuku dawuna da dlayi tuku dawuna da dlayi dawuna dadlayi l'rama mii na rane kun tuku l'gusku kabau kaji kurumcin nen, tunda da janga dolle kalawan na burai na əauye dakai a cad kurumci da jangadolle kalawan na burai halifta mara mugəyi allamu l'lardu kurumci nabei nengayu wa dlamin gəri gawa nab ci damudu na dimbai na azembai na dus bai zamangu ja gangamin ja dlamena zuwak zadak zuwak kə uzinka ten nen ka kun kurumci sai da ka kəremcatu abinta da dusku, amma datke dagu nabai gadda waka ghirgid dus ghirgid nahal ka rakəni bai, amma kusku nabai zaman dena zaman nen gaguwa nabai dlamin gəri gawa l'aku gagyiwak rawanke gusku kasau dlamin gəri ri kan dagarmina kamingu patau na dim wan bai kwaktaugu na bai patau riginakshi dlamin gara kawai be ajab, bewu tifi gheshiga aroga dlumatu renkata naji naka kurumci nabe wanbai naramikshi lma gaada gumo be kasutku nabikshi dagə ma yobe yobe budkə aya da sun mamua tawas dus datfa dakarmina dus dauyən gara da darghidu dauyə akshi amase nera gumu kwan da dibji nera gumu vadsaral da damuna Patatku aroga da ilimaci rankata nane lmato kwargun betkun getak, sena nim avərra l'rawanke bai maza ɗaɗa miyakamci tawanke kazgəmi nim duman nen a ghayin gara dlam na aman kwan nen nabai dlamin gəri waka do gadda gən cina nim ben cina dim ba nayanga l'miya duman sai nangwe ayawa nim l'kun buhu nangwe mamu l'akuganai narami bulama lmato nadenga da dik nim ɗiɗa awe apsawu kan kwe aikwakcin ka wayi ƙa rakgnen kawayi shii dus kajin kadamu baka duvu ajin ka wayi buhu tunu ja tarbidu gabada ya l'kun dlamdlamgu ja wayidu dauni shirrin dauna da dlayin dauna da dlayi da aam dabena shirin kwan fudu l'vikshi gayai shirin l'vikshi gayi namikshi lmato da dlama ankal na dak dawa mamu da zazba bai da karma bai, kwaki l'kun amman rab rai katfuwun kalawangu bai gaada gən waka dleu gedan gara gatergara a so be wara naikau rina dlau nabai dlaman paltin gara kusku kasau se asem diba waka na azem da gərci ada kam gadda bi dem bun gadda kuma da roci kwaktak gaada zuwak atu arakan na aam a rotau abanatadu.